<noise> lo que kauk mas lanu'un es pu kichꞌijiñ se tsejep picadillo rapu tos rapu pus kauk lanu'u que es jay mujuy bam'ujup bueno kutap es mata'a a si con aceite <noise> rapu rapu pakas matse'el y ma'ey ya lamajau dino jay bumang lajaiñ ri'ik tons rapu kua la'ey con pu mujuy matse'el y con ra pu kara zanahorias y papas rapu ma'ey mi'ia matse'el maiñ per kutap ma'e rapu se jay mas rik'ia porque de rapu jay mas lujueu mata'a y después kupu ma'e pu mujuy porque rapu rapu peuk pu l'eje rapu mas jay ndikiet mas mani ta'a y rapu kauk lanu'u pus es bat'ey con ndae con ne ndibiejen y con re ndae ma'ey con mamu kutu matajau y ma'ey kua langel kupu kinyiep y y ya cuando ta'a pus kua lanaung y con matsajau re arroz pus re arroz ya lembu nuse'eik peuk pu bakja ma'ey matsajau y pus a veces kauk lanu'u mas mas lo que kunji kua laju'u latsajau rapu es cuando jay batsajau saria jay lupa rinyiji <noise> o o manuejeiñ jay su'ua pero si kua lumey re tameiñ pus kua laju'u lataung cuando juy batsau que banun rapu pero mas kauk lanu'u que rapu lembu kua mas es ku'os que kauk tu'uey jay lajau porque saria que es jay peuk pu l'eje jay es jay jay como de saria jay kute pus rapu nipep em limy lo que es kute de ku'os nipep jay em kua luju natsajau pero pus lembu jay tatam y sari kuos para kauk munuju'u nujuau rapu de rapu kichꞌijiñ se kauk se kauk latsa'au mas jay lanu'un rapu rapu se nuseiñ chu mani.